افضل انو اني اطهي و اتناول الطعام داخل منزل لأن احس لمن الأكل يكون محلي يمون صحي اكثر و اني راح اطمت- اتمتع بصحة بدنية و مزاج ايي- مزاج يكون لطيف اكثر.